أول شي لازم أدرس نقاط الضعف عند الفضائيين، بعد بجمع فريق اللي عندهم قدرات خارقة مثلي ونتعاون مع بعض، بنحاول نحط خطة ذكية ونستغل ون- ونستغل موارد الأرض اللي الفضائيين م- اللي الفضائيين ما يعرفوها، مثلاً <hesitation> يمكن نستخدم تقنياتهم ضدهم أو نشتت انتباههم بخطة محكمة، المهم إننا نكون متحدين وقلب واحد زمنتصرين إن شاء الله.